एबे एक दिनमा हमरा कतहरजुगलइ खाना मतुते खेसहु कहाँबाही जौत मुइ एबे देउनकही बेहना सात आठ बजे ओरि उठके मुइ तखनही चाह ओह पिय साही बिस्कुट उस्कुट खेसही । तखनही त मोर लग्साउ याधा घण्टा जतुरा । हसे उअ छाणके देउकही तोर एबे भात खाए जेससु दश एगर्ह बजे । दश एगर्ह बजे ओरि भात खाए जेबहित मोर अबे मुइ भात खाएके धिला बणसु इचिका रसे रसे खेससु धिलहा बणसु । हसे तखानही भातवा खाइ खुनिया मोर एक घण्टा लगलही भात मतुरे खाएके । हसे ओकरा पाछा मुइ जेससु नाहारी खाए देउन्कही दु तीन बजे ओरि नाहारी खाए जेससु । अ नहारित मुइ वाहिमा दोकनअवमा खेससु ओहावा मम चौमिन सबह पवेसइ । खाली उहे नाहारी खेससु । अ तखनही नहारी खाइ खुनिया मोर एक दुइ घण्टा मोर ओहवै गेलही नहरिया खैते खुनिया । हसे उ छाणके एके चोती मुइ एबे देउकही कहियोकाली एबे एस्ने कथकथि खाए हसइ बिचबिचमा खेसही नत हैने । एबे देउकही एके चोटी साझा भात खाए जेससु आठ नौ बजे । आठ नौ बजे भात खाए जेसही तखानही मुइ एबे भात खाएके धिलहा अ एक घण्टा जतुरा त मोर भातवा खाएके लगलही । उहे देउन्कही मोर एक दिनमा मुइ हिसाब कर्ले जौत चार पाच घण्टा मोर कथकथि खाए खुनिय नै गेलही । अ हप्तामा हिसाब कर्बाही जौत उहे देउन्कही बिस पछीस मिनेट लइ मोर इहे खाली खैते कथकथि कर्ते गेलही ।